أحب لمًا أتفرغ إني أروح مناطق يكون فيها -الطبيعة- الطبيعة خلابة، الطبيعة غالبة على العمار، والعمران، أحب الطبيعة بشكل <hesitation> جدًا جدًا جدًا خيالي، ورائع، أحسه يروح عن النفس ينطينا شعور <hesitation> ممتع، ينطينا شعور <hesitation> بالدفء، بالاسترخاء.